Wo dèda miɔ̀ŋ wò yaȧ nyùnòò ko lofa county, ngolahuŋ district, kuŋ wò yewe, kɛɛ wo yèyeuŋ nɔŋ wuŋ ɓɛɛ e ɗùȧa e yèɛ ȧŋ nyaaŋ wa boò ana arow, e ɗùȧ lii ȧŋ yaȧ wa sumie, e ɗùȧ maŋ bèlaa mȧŋ, maŋ koya wȧȧŋ tiŋ naŋ nyiŋ wa kiȧ deeyè, è naiŋ wa naȧŋ kiȧ deeyè aŋ mȧmaŋ da nyiŋ nyȧŋ aŋ kɛ̀ɛ̀ tèènè mȧȧŋ ko vȧȧjɛi nyȧȧŋ ȧŋ naŋ kɛ̀ɛ̀ vȧa lii nyȧȧŋ, aŋ naaŋ wa nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ ɓù kuŋ ȧŋ jaa wa, ȧŋ naŋ naȧŋ nyɛ̀nɛŋ ɓù wɛɛ̀ nyɔŋ yèè aŋ naŋ nyɛ̀lɛ̀ ke gbììlì saaŋ, nɛ̀ɛŋ naŋ nȧaŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ è naŋ nȧaŋ jɛ̀ì ɓɛ̀ yaȧ è naŋ kìlè golȧ nyuuŋ e gò ka, wo jeim yèyeɔ̀ zȧ ko jouŋ jawaì nȧŋ yaȧ koɓè salì yaȧ, jawa kùmiȧuŋ niìŋ yaȧ kɔ̀, dèdauŋ nɔɔ̀ŋ yaȧ golȧ nyuuŋ yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ yaȧ golà nyuuŋ, nɛ̀ɛŋ naim miinè naŋ nɔ̀ŋ golȧ nyuuŋ nȧaŋ lɛ̀, wo yèye miɔ̀ŋ wo dèda miɔ̀ŋ e ɗùȧ naŋ nyiŋ wa kià hiɛ̀ŋ aŋ gò wa kɛlɛ̀ nyunùŋ nyiŋ nyȧŋ gò wa kɛlɛ̀ yèè ȧŋ naŋ wa kɛ̀ɛ̀ vȧa nyȧȧŋ ȧŋ naŋ jɛi ȧn naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ vȧȧ nyiŋ bi, soo nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ miŋ fè kòmȧŋ è jouŋ ziìɛ yèè wuŋ bi kàìŋ nɛ gò gbòȧ è ziìuŋ nɛ̀ until wò naŋ yɛi nȧaŋ kɔ̀ e nyȧȧnè kȧnȧ dayȧa.